Fa Tailandy ndraiky zen̈y. Mariky tsy fifan̈ajan̈a feky koa fa hoe: mampiseho vity ndraiky raha jia ndraiky manomboko am feedy izen̈y, na ranjo àby in̈y. De aviô koa, fa manolotra raha zen̈y, nakàdo zen̈y, na ino. Tan̈ana avan̈ana fo ampiasain̈a. Ny iray mihin̈a, de tan̈ana avan̈ana fo.